जो कछुआ छ वे की अनोखी बिशेषताएँ यो च की वे मग कठोर खोल छ. जैसी वो अपड़ी सुरक्षा करदु और धीमी गति. जु कच्छुआ छ व दीर्घकालिक जिव होंद. जोकि उम्र कई दशकों से लेकर सैकड़ों वर्ष की होंदी छ.